Kelapa yatu kelapa di tega dolo. Mane <hesitation> di bakkami diala waina diparusang to ya to buana. di paru mane di parra dibissai mane di parra. waena to kuaena to diala waena yang soro di para to dialla anto di nasu nasu <hesitation> di pallammi <hesitation> manuk raka bisa, dipanasung manuk bisa. <hesitation> Naminto manjadi kuah santang. <hesitation> Bisa duka ke sorongito digoreng di kasi jadi bumbu marinasi. Dipajajiang bumbu marinasi. Pajajikang ke anuto ay bumbu panggang juga bisa <hesitation> eke <hesitation> anto tudipurupangi e <hesitation> akedeng acara acara kautingan biasa dengduka <hesitation> deng jo acara kabutt bottingang acara akikah, <hesitation> acara mattama banua, <hesitation> acara syukuran. Eh <hesitation> terus peru eh acara ma eh <hesitation> kumpul kumpul keluarga <hesitation> di siake dinasu to simasai kebule dinasui nasaba la dikampai marede. Manela dipanukku ani to anu <hesitation> eki na dipanoko nokoranni anu to nadialanangni wai. Ke bahan bahanna nanasui to, santan kelapa, <hesitation> lengki passe, lengki bawang, bawang mararang, bawang puteh, e dipaccobe cobekammi to, mani dipa tumiskan mi mani diparukkukanni santang, mani dianungkukanni manu. jadi mi tu marasami.